Gara no pisi isan minam a iai okai nok stat pisi mana iai lokono baia wongka inalai vigvig ngoro sese pot <hesitation> a kulumasut <hesitation> keno iai lokono <noise> lak a rem la masut sik man miwasut tom sala <noise> j poton kol. <hesitation> potongkol ianong tiling lov <hesitation> ngagak tirangan.